बिल्ली को लई कई गलतफहमी होवे। <hesitation> कई लोग समझे की बिल्ली अपणे मालिक से लगाव न रखे, पर ई गलत होवे। बिल्ली अपन तरीका से प्यार देखावज जइसे रगड़ना, <hesitation> पर्र-पर्र करना अने धीरे-धीरे आँख झपकाना। कई लोग माने की काली बिल्ली अपशगुन होवे, पर ई अंधविश्वास चे | बिल्ली अकेली रवणु को पसंद कर रहे। ओ परिवार से अपनों पन भी रखज| <hesitation> बिल्ली चालक व स्वच्छ होवे। ओक गलत समझनू सही नहीं होवे।